तुर्की को इतिहास उस्मानिया साम्राज्य से लेकर गणराज्य बनने तक एक लम्बो और जटिल सफर हैगो। उस्मानिया साम्राज्य जो लगभग छे सौ वर्ष तक अस्तित्व में हतो। उन्नेस सौ चौदह से लेकर उन्नेस सौ अठारह के दौरान पहली विश्वयुद्ध में हर गओ। उके बाद साम्राज्य को पतन हुई गओ। मुस्तफा केमल अतातुर्क ने उन्नेस सौ तैस में तुर्की गणराज्य की स्थापना करी। मूर इस्लामिक परम्पराओं ते बाहर निकल कर धर्म निरपेक्षता और आधुनिकता की ओर बढ़न को मार्ग प्रशस्त करो। उके बाद उन्होने तुर्की के संविधान मा सुधार पार्लियामेंटरी व्यवस्था को लागू करो। और लातिन वर्णमाला को अपनालाओ। ई बदलाव सिर्फ सांस्कृतिक नहीं हतो बल्कि उसे तुर्की के राजनीतिक और सामाजिक ढांचे को भी नया रूप दे दाओ। अतातुर्क के बाद तुर्की ने समय समय पर संघर्षन को सामना करो। लेकिन इक्कसवी सदी मा आयह एक महत्वपूर्ण आर्थिक ताकत बन चुको हतो। जिके साथ साथ यह एक भोत महत्वपूर्ण सामरिक ताकत भी बनके आओ तुर्की के इतिहास मा।